والله السؤال ده <hesitation> يعتمد على شوية عوامل شخصية كده يعني زي نمط الحياة والظروف المحيطة، <hesitation> لكن من وجهة نظري والله خمس أيام في الأسبوع لمدة ثلاث ساعات عشان أحافظ على التوازن بين العمل وبين حياتى الشخصية. وأتمتع بوجت وفراغ أكبر يعني.